Kiyam nana tabarka zarha təbaka degiti degiti me ghayahatr biya hala miyama jarabgan da. Da mazhigil. Kədegiti kiyam mavakai nim yama toh degiti ma thali kann-kizig kann kədeg bag ndakwa ma ɓagava m mtakbi cin gan biya ma kethkiyamna da da mazhigila kiyam ndaku kiya ɓathna kirviɗ mahuda miyam kalka kiya njdan maduniya toh ba zir ndakwi agha ɓagan sirga sirg cewa taki njda ndkwan nirvid mahuɗa yamnd njda ndkwan dagala duni to kasbatheg ku ahgm tsega baden tsega duhars dug kəzarhagh shagr henkala ha tra agya kasar hala yatr degiya me-ha-mela me lefi kəbabanar dada na tsagghalar maduni in wa ba shagr kuba tafk ndakwan theka theg ama tsaghalak deghuad nudin mtakbi cin gan bi toh degit tagivda tag me degot intag nai biya bakwan wan tag nai mathat bimo me degit tha inda tagdatag nai bi bakwan tagnai sai heɗavada farvif mahud tih duniyin kam dole ba ɓshgan ku wara ba theghara wakyagha gha uda themadawaha ku wara ku war ba bisha degana kwan ndakwa bisha degana kan nda kwa ba kwanda kwa ɓisha degan toh degita ɓagaɓag da mazhigil sai ba beh bish gann nudya me degit ada tagda tag manyi toh kithkiyam na ba dada mazhigil bimo methadegit ada tagda tag nudi ku ba au ba kwaha ba kwanda kwa bisha degan kwaw jujig kwan ɓa degan ma kithkiyamna da da mazhigil ma kiyam ɓish gan kədegiti dagala toh kiyam ghalgan vak da da mazhigil ma saukiyam na kəwahal na ma saukiyam na kədunina ma saukiyam na kəwahal na ma saukiyam na kəduni na wahalen kiyam ma mkiyam vakai na ma kith kiyam nana ma kith kiyam na kənjdiga njdigr ma kiyam njda na lapi madumiya Niya kwan njdiga ma kauyana kwa njdiga ma brniya ma ba kith kiyam na da da mazhigil kənjdigana ku ba degit kwana a dagal da velgan ma kauye sas nud devakai sa ma birniya njda bagav ndkwah njdigana duni njdam tak nakwah njdiga njdam tak ndkwah njdigan ma dunl degit nda kwi njda mung yaghav tog sas ma kaui me tha degit sa sa ma birni bi ma broni nda kwi me hta degit dagal da ma kau’i bi ba ghduk gha caghachig neks daryak njdiva vakavak pal cahwa vitcheng vakavak pal ina wa seda kwan kəwahala duniyin ma tha degit ɓagna ɓag cewa taki ma mtak agwivet takwa ni magha cimu kamtak ni magha cimu kamtak takwani agha gajagav takwan ndakwi ɓighgha agajav ken ɓighgha agajagav a zhara ja’i ndakwi ha’i ha’i a zhara zhigil a zhara gefiyagh ndaku gefi gefi me. Degit agha da tag da tag nen bi toh degit wahal ɓaga ba chimtakw tuda deg shig degitagha taghnenndaku me tha tin agha zhar ba then tuma agha cing ba theni kədegit agha tag nemi a zhar gən agha zhar bad themi tog kwana thalikəneng ndaku ma dega neng amud matha theg keneg mathali nenga mud degit ghalav vak da da mazhigil ma lethkiyamna kwanun kiyam mavakai ni’inyamin da da mazhigil ma-njda-njda kam mnah kiyam nagha degiten ɓagaven tsum ma mdegit da da mazhigil ma nah kkiyami ma kiya ma me nakwan bi ba kemyam waghuadiba zaman badzgi me degita a ɓaga da da mazhigil bi du ba kəmyam wa ghauɗ hankala miyam da da mazhigil makiya ma kicina kədegit bag-tag a ɗuga ma agha duwars ma gha ɓagan degit ghuaɗa band kwan njdigana duni ma mtak cingan ma duni agha zan n-n degit ma ɓagai nudagh ndkwi agha tag ndkwaha munna agha tag ndkwaha munn agwaya ghai ghuaɗ agha ta degot ghuaɗ agha ta degit shag niya